ଅମର ଦେସରେ ଜିନ୍ତୁ କୀ ନଈ କାର୍ଜର କୀମତ ହୈ। କାର୍ଜର ଯହାଁ ଡିଜାଇନ ଦେତା ହୈ ହୁଏ। ଜିନ୍ତୁ କୀ ଫୋଟ ସରେ ମହେଂଗା କାରଵିଯାସ ହୈ। ଜୋ ନିତା କୀ ହୈ ଥା ଅଚ୍ଛୀ ପୁଛାସ ଲାକର ଗଡୀ ଠୀକ। ପୁଛାସ ଲାକ, ସାଥ ଲାକ, ସାଥ ଲାକ ରହେ ହୈଂ। ଜିନ୍ତୁ କୀ ଫୋଟ ସରେ ମହେଂଗା କାରଵିଯାସ ହୈ ଠୀକ। ହିଟା ଅଗର ଆମନ କୋ ସେକେଂଟ ଅଂଡର ବିଖନା ହୈ। ତୋ କମ ସେ କମ ଅଗର ସାଲ ଚଲୀଚୀ। ହିଲେ ହିଟା ଆତା ଦାମ ହୀ ଜୀବା। ଔର ଏକଡମ ନଏ ହୈଂ ଅଚ୍ଛୀ ହିଲେ, ପୁଛାସ ଲାକ, ସାଥ ଲାକ, ସାଥ ଲାକ ରହେ ହୈଂ। ପୁଛାସ ଲାକ, ସାଥ ଲାକ, ସାଥ ଲାକ ରହେ ହୈଂ।